قمة الجبل شي يعني لي بشكل جد جد كثير قوي، <hesitation> أقدر أشاهد المناظر بشكل أوسع، <hesitation> إنك تكون وسط طبيعة شي جدًا مهم، ومرة ممتع إنك تجرب شغلات فريدة جوا الطبيعة <hesitation> تكون تحس براحة عالية جدًا جدًا، والجو الفريد، الجو المنعش في الليل.